Angise nannae warewae tren ageka bagnika, hiker tern nannae werweadan aemileka, enga edir nai <hesitation> tedon werwea hikr wereaka erbaierka, inga algka <noise> enga nourin gair erbair mo, <hesitation> wala nalkomo, wala <hesitation> angise a wookin nakomo, wala weigen nakom, wala. Ter aman toul a warginan hairka, werweadan warginantan tagninan gairka لكن weaka nakkomu wala ukir dangmu, wala geiria komo, wala damo. En nouren nannae hikmawera intan nour erbaie inga. Tern hikr werweadan manieka, tern hikr werweadan hikr bagnika tern hikr werweadan aemileka.